Meat la something already la can smell so if you get ley and you know you can finish eating all la day you want keep it you parboil ley first you season it you parboil it if you get ice bah you put ley inside and keep it or once you parboil ley you put ley in la pan you cover it a will na spoil a will lee with you for sometime.